Cow and goat can’t show la kind na feeling like ley know la owner all la people care for how ley will eat and just be playing that’s all.